Pa nene tete kuk nu, ene va u tsiako a ma ar en koma na inu. vere vasasa, ka vasisio mio ubam nabana. Ene me va u vere vasasa en taun pa tsiako tuana. en vanu. pa tse ne tete akuk nu, bik ar nene u tsiako nu o tuana. O tuama vui, tse ne tsiako pa mamatopo o kua pene. Pa nao po vavatuts. Ane tsiako nu pama pota akuk. panene kita te nu akiu. vo tsiako tuana. De o tuana pene, ka vavom ma voni po tuana, ka noma ka vonoi po, pa nata no kua pene tata nor voni po vavatuts avats rova kora. pa tsan kita tuana, ean tsa kita ta akuk a vats en vanu. O ma ar vakav nara tata nora en vanu vats rova kora. Ka ma ar vakav tatsiako en vanu. tse kita tena ta kain ar voaveni, eara tsa kita tenor nata. en komana vanu, vei tane, ma taim nene tete nu. Ma ar nene u tsiako nu. vere vasasa en mosina, vasisio meo kua, guru meo kua. tsiako ma ar en, Ar vavatuts, vasisio, ege, gur vasasa, va tsetseaka vasasa, sapona o kure, vatsetseaka, ka kama a ma kama vava nu ar nene u tsiako nu pama potana nene kita tene ta ma kiu tsene tsiako.